Bu fekkee am nga fii banaana ñu ne kon supame, batanta, jaxatu, kaani, nawe, kaane salaad, oño bu fekkee am nga ko si fridge mun nga ko def si fridge bi mën naa am semaine du def dara, heure boo bugg a togg rek nga jël, nga génne nga dem togg ba ba mu jeexee waa. Dëkk boo demaan nga happ bugg nga maanaam ha- bugg nga happy ñetti fan, soo amee sa palaat bu yaatu buñ jegexante, mbaa am sa saako nga lal ko, soo jëlee sa saako nga lal ko, du def dara, dangay bugg di jël di toggee ba ba mu jeexee du def tus, du lax, du lakk, du def dara waa at bu nekk day yàqu, mbaa nga teg ko ci palaat xam nga palaat dafay tàng, boo ko defee si palaat bu yàggee day yàqu, waaye soo amee sa saako lal ko nii rek nga tasaa nga ràcc ko du def tus. Waa soo ko a- soo teelul seddaay te fridge amut danga koy teg foo xam ne sedd na dana dana yàqu waaye foo xam ne ba xam ne tàngoor dem na danagy xëy rek muy dallax dallax dallax dallax ba mu yàqu nga jël ko sànni, balaa caag nag nga seet fu sedd nga teg ko fa jëriñoo ko ba jëriñ bi jeex.